घड़ी म दु ठन मुख्या सुई होते। एक छोटा सुई एक बड़ा सुई छोटा सुई घंटा ल बताते। आऊ बड़ा सुई मिनट ल बताते घड़ी म बारा गो नंबर होते। छोटका सुई जो नबर के ऊपर होते ओकर मतलब उतना घंटा होते। बड़ा सुई पूरा घड़ी के चक्कर लगाए म साठ मिनट लेते। हर नबर के बीच म पांच मिनट के फैसला होते। बड़ा सुई जो नंबर के ऊपर होते पांच ले गुना करे ले। ओमे मिनट मिल जाहि छोटका सुई तीन में होते। त आऊ बडका सुई छः म होते तो तीन बज के तीस मिनट होते।